Aha, halwa ma nga kala ghid diyakai manakwa. Diyakai dakwa ta gaw bikɓ? A ta thur nduh ta nduh gi kè? <hesitation> a diyak. A diyak a pau gi kè ai diyak dauk <hesitation> ngalawi ma ngalawai nènga ma dauk kudhum maka a shik ma a <hesitation> kudhum maka wa kudhum a da warkai yama awudda a yam kè di nènga dauk nara di ngalawa èhh ai kir dumgka ka ngalawi kada dirya ni di ka aya ngai kada piya nzzèkènèk ma ngalawi a ngada na kudhum ma kthokokur ka kthokokur kdauk kada pi giya nzèkènzèk a ghidèmè di ngay di ngalawi a ghad sa a ghidè di ngalawi ska <hesitation> madza kèdè, ai ma madza kè a kada ghad ka in nai di ngalawa in nai di ngalawi ka ghad ska kos kint kam tsavul ngay ska i kwèk ngaya kwèk ngaya ya aka da dri kata kmabba kada piya ngai maba a nzèkènzèk mènɓ ma nga tanta maduk klèng ma ngalawi madauk a nduh gi nga ndèhè nènga ma, An ndèhè a pra ɗa pa ara zhèwèd ma nok viw viw viw wa an ndèh skwi na, man ndaha ba a gan matamaghi va luvvita matamaghi sba a fya zhègilè bi, a tsudkada had a ghidè ma yam da tèlkya zlèbad ana ghada a ndaha a ngwad kan ma hda gisa an dè tuvèp ntuvè a nènga ma <hesitation> skwis madauk in ndèdi klokokur a nènga manok a pètsh zhèkèzhèk bèl bèl zhèkèzhèk maka fad zlam ɓa gaglala skwina zlumthana pa, a pi slathi pa ba ma tlè vbi ɓa slathi nènga purkwath kèna ndh naw sa ai in buhèm kwik ngai ngalawi sat ka wak gau dakwar kèdè ghi maya kè? Nga na ka draw ngalawi ma a ka ghad ka <hesitation> nai di ngalawa nai di ngalawa nai di ngalawa, ka ghad ska ka piya ngaya a zhèkèzhèk ma kla dauk, kaza da ndika zlin kwèk ngaya sat sa a kè ndèh gi in ndèhndèh gi ndèh dè mèy ngalawi a gana klokokur in zlèr ndèh giya klokokur ngas ma a ngalawi ngas ma. gi diyak ngas ma ta piya ndiyakai tu wuf ma sai ba ta nduhnduhè a ta dha a ta dha a ta dha a ta tswudkan ma a hahad ta fima a zhigilè sabi ta fad ma haè maka ghi diyakaya ngas ma, Ko ka ndo ba yau man sam ndzi ngaya a za vati sabi maba ka ndngaya gi <hesitation> klokokur man ka pda nzèkènzèk ma kla ɗauk mana sam ndzi ngaya bi ma ahh klokokur saba ndaw a mbali tsoltsolola kata, yaw a yaw slathi mas kè man tlè bi ba prkwath kè zlauh naw sa. i hala wi masa a nènga tlè a fan tamagi a va stad èhh a dna ba, a tuvè npan tuvè ada surka ghidè hda pa shhwa, ngalawi mana nènga paka paka paka in di nènga ga dèu na ghid mana nènga in buhèm ngalawi ngas ma, tsaval mana diyakai ngas manok, ta ga giya rai mana kata ta ndziya pa sabi. bab in tlè gisa mab sai ngalawi, ngalawai dauk a nga ka, sa a nduh nɗuhè, a daha skwina tich tich tichɓ an èaha skwina nènga a ngalawi ma stavul diyaka ngas madauk <hesitation> diyak sa ba ndi din pda nzèkènzèk zhè, Ndin pda kuza mbli ba zhè, amma ndaka nan maba, tva gi diyakai sa maɓ ngalawi mɓnè tsavul diyakai ngasa ka amba ruf nba a ruf nmènè mana skwin ndi mana mafa gwada a matsakiya gi ngay ka, ka pau kɓ? Gi ngalawi dè a gau kè, ka ndèhè ran ta ka tlè ka, ka tlè ra gi ngalawi da a mafa ghad mab, ta zlab gi ngalawi mèn na klokokur, gi diya kaha, nghidè pda kuza nghida pda nzèkènzèk nt ntbka, ntba gayi sa kabi, giya mana ngalawa giya mana ngalawi, ngalawi a ndèhwa nènga ndèhu tsaval ngati sa kat man ta tsiya a gi diyakai ma tva skwi varhi n hawa zhègil madauk ntmaka, skwiya gi ngalawi man nga sun manok nènga ngas ma ai tva ndi man nga sun maba in ruf tsavl ba nènga ngasa gi diyakai mana ngalaw ndaka ma gi ngalawi skwi man nga sun manakwa,